एबे डौल निंन पुगाओके एबे सब्से सुरुमा त एबे डौलेसे हर्याए परसउ कतौकी एबे जतुरे डौलेसे हरेबही उतुरे नै निंन लगसउ । एबे सुरुमा एबे डसनवा फेरी भर परसई एबे यापन कतहार गुजगुज चाँहि, काखट चाँही । एबे खा गुजगुज भेले फेरी हैनो डौल निंन लगसउ देहिया सभ बथसउ, एबे खा काखट भेले फेरी हैने डौल निंन लगसउ । एबे ठिकक्क डसनावामा एबे तनिया ओनिया फेरी इचिका साफा भेले इचिका डौलेसे नै निंन परसउ । एबे कुन्हु चैं खा हरैले फेरी एबे डौल निंन पुगओके तहिया मोदओद फेरी पिके सुतसउ ।